मुइले दैनिक रुपमा हेद्या खेल, खेल्लाकी त कमै फुर्सद हुन्छ, तर हेद्या खेल भुण्या अन्तराष्ट्रिय खालका क्रिकेट चलिर्या क्रिकेट, तैपाछा भयो फुटवल, उस्या कन्जीकन्जी वास्केटबल लै हेद्दु, र संगै हमले मन पड्या खेल भुण्या चाही भलिवल भ्यो, भलिवल चाही और है लै वरु लाइभ ग्याम नभया लै रिकर्डेड ग्याम चाही हेद्दु ।